Anjara asan'ny fanjakagna amin' fifehezagna tegnan'ôlo tsiraikiraiky avy zao ai, <hesitation> mametraka lalàgna mahakasika fitondrantegna, <hesitation> raha ohatra zao leha fitondrantegna ratsy regny ohatra hoe mangalatra, mamono ôlo, anjara asan'ny fanjakagna zao amindregny magnasazy an'ilay ôlo na koa hoe mampigadra an'ilay ôlo.